Nëko'o ti'idun pyatyë nëjnë'ë mana'akyë ojpë dun jue dun nu'ukpyë bi'i tsëbox, jadunt's mëdë në nyaj yebe'ek tsëbox ji'iby mëdë mëdë bi'i mëj tsi'inë jadunt's du në'ë tso'oyë'yë nëko'o jedun wi'ink nyawëwëp tyam nadamchë a'ay këxë padaka'ak ku'utum ni'ixotyë kadya'akum.